Hi ang o T shirt no belai kheno hamjakgo phiya ani tormani no ang manliya. Stock o tongkha de eba tei kaisa size tongkhe de abo ani thani fit wngwi mano tei wngya khe nwng sai mano de. Nwng no wngnai hwnwi ang kaisa manna bagwi belai kheno khá tongthokjak. Tei ang omo hai stylerokni bagwi open wngwui norokni thani mungsa swk rohorwui tongkha. Tei kaisa store ni jagao manwi tongkhe nwng ano saimanwui de mano. Ang no norok ni chubachu no belai kheno hambai rwnai. Ang chubachu khlaimanini bagwi belai khe hambai.